أفضل التحكم في الحيوانات لأنها تعطيك إحساس بالرحمة والتواصل، التعامل مع الحيوانات ينمي مشاعر لديك ا <hesitation> متل-مثل الحب والرعاية والعطاء، بينما الآلات تكون أكثر برودة. ما بفضل الآلات.